די פענסיל ארבעט ס'איז דא א שטיקל האלץ. א דינע שטיקל האלץ, און און אינעווייניג ליגט א דינע שטיקל לעד און ווען מ'שארפט אויס די לעד ווערט א שפיץ און אזוי קען מען שרייבן.